Ny olo agny zay da olo tia olotia mampifandray mifandray amin'ny oloeo ny mpiray vody rindry agnaminy ny nama ny fianakavia tena ambon'ny ndraha io amindreo ao <noise> ny faha- tsy mandehatongotry zao olo ao io fa tsimaintsy tongue avao.